Eisi atoiaro vosia pilai regeri ruiparovere ra vorire avaiovere ukova, varao ave vosia sisupaiovere voea taviavere ra pilai regeriovere vori ukova vo ukorovuvai sopa, ukorovu ivaraia. Ra pilai reaeria oapa ruiparaveira aue oiso va vaisipaiveira osoita osa peggie. vakeara torepieivere vavasova varavira ari vavoisova ipavira. Ra gurupuara puraiovere, gurupuara osia oevu vavoisova vavo makeoia gurupuaia, ari igei vo gurupoa ra ora tariopaiopaiovere ora tatasi pitupitupaoro ita oso vii vava ipauvere vo. Vavoiso gol tovosia ra vosia gol ave ikauevere vavoiso ipapapie vira makeara ra vave gorupuoita tuepavereita vavoisova ipavira voea pitupasa, ra vorea ogurupu ita rokoivere ita vosa makea ia pitusa oveavere va voea pituivere ra vosa makeoi pituivere vavoea vo makea gurupua ia vavoisa ipa vira ra wini overeeta. Uva evo pilai paita ruipairao paraveira uva ukova taporo iaita pilai paiovere, uruipau tapora vori pilai paure vo rarikoaraia o ovuvi eisita rarikoa raia pilaipasa ragai vori rutupa rupapara vo ukova ra sisiupaoro ita pilai pauera ita ari vosa rarikoaita ra virikasipa. Ra vearopievira rutu ora ravapau vere ra oisiore avapaivere ro pilai-pauvere touvira evo pilai via eva oa vaisi paiveira oiso peggi. Ra aue kisire ruipapauvere oiso ita ra pilai pauera touvira, vovai rutu vo vovai rutu vosa vokiara visii sikasikavere, ra karekareiovere ita vo taevuita vosa vokipereita ora tavio-vereta oso "voreviovere vosa igei vo pilai ita vo pilai tapa ruipairao paiovere ra taviovereita oiso vore vioverei vo voki-pakouva vo pilai purasa ita uvare vearopie pilai rutu oapa ruipairapa-raveira ragai.